Akun biktak wara nancu koda najib takshi na ɗuwo adlubai dəvid na affa na aduwaw atune dlugwanku na vinakau, nabena dlugwangu na vinakunen adau nen to rama damun gara nagwagara tabas kuma vərra da dakga bai gaada karak gara atu dlugwanku tun gagayak ja dla a padla jalawan dawa gasgarau cin na amatau na tike ata gara galte ɗa ɗani firka bai, gadama kata dlugwanku aa be dama datfe tikaci aa atu na adagara wun ka lawan gagənawa garan bai dlirid to dlirid tunu, napaid i'da na tika zaada narasa, ramma in dai kalawan be petila nen ɗaci amtin gara krat, amma kalawan be kore dlirid i'daci nen fatawanke nen ɗaci a dlama na awayau sannan kun auwuk ciye a dlama na awayeu, kaikana vənnaku tuku na dlugwanku dabana akshi nen na jibna dlibto kenan se kade ka i'yu gadakuwa da gəma ma benin na bizato bai atunu na jib tau har na har na <hesitation> basu i'aku vidatku yayenen a vərra da ɗagaba mashirrin gara naba vənnaku guben da dlugwanku <hesitation> na riduwa dlugwanku na riduwadku atuye na paida riduwa ai atu ambasu dluwai, to kabana riduwa ka tau kato nen ka ƙədau kato nen ka ƙədau kato nen aɗa dlugwankun par cina babu kəda dluwai kalkal akun mashirin, sudugo na dlam ramma i'dak gin dlugwanku na vənnakau na riduwa mashirin shine dlugwan auna <hesitation> dlugwan auna ƙaƙa ramma danayi dlamna dlugwan auna nen kakəmi karak gəri bai sai pidik pidik kwaya na i'yu na ngidaucinka nai kapa jjamaremare i'padla garagaada gəm inpi dauwe gən mugubus kə auna da dlamna mugubu gə auna na garjada akunu na ambai a kunu na gadik'ik rapakunu wata ka ramoma da dawe gwetawa i'kunu kata garanci klaffiya gaadaja dlirakunu balle kadawuna manda bangul i'kunu daci, atu bangul tunu katana atunen a kwargun gheshi na ja hawan jini zaman na tawan a dlamau nata bangul bai da katanakshi be waranasara deduma beza, beza gəmo adawa didimai da gayin gara kacacpi na yami kwaya daci se dagamu kagamu nen aa wannen garvaca garvaca ja dlam sukwakwiya na acii, amma men pidik men bak otun gəri acikdi a biddiyi na digzena beza gawa idak masana gəri haa haadici didim gəri acikuma ji i'asibiti likita dakaci bai da ye kənci i'dak acina, gaya didimani da dlamici <hesitation> luktu getak vid a dagamu daci amma bangul atu a viyya gasapa a viyya gasapa, arotak rawa didim i'kun gheshi nengayiwa wakatanawe dak bangul a banatanawa su atu aunatku na dlugwanku na vənnaku tuku akshine najiba takshi ko na takshi ko amman nawan a vərra da ɗa gabai.